Onya n ma knyi no mii wye wyei, n kwonu zhni magbmada n na wye fnwa, okwo nu zhni osi, osi o kwo ɓo da mii, n twuge na n sapa ai a nya gwo wyi nu n sinu, ho ta pma gwowyi ha hoi znaznan, to mii kwu ɓo shni da yage fnwa zna kwo ɓo dnan mii wyewyei, to osi kwo dnan mii wyewyei, osi kwo pa n zna, osa n ma zhni makaranta oye n gnwu tnai ma zhazna n napitai nu, mii lo kuje n jumawyi, ma zhi n ladiwyii milo n jumawyii ma zhi n ladiwyii she milo n ladiwyii mazhi n jumawyii, ma lon ladiwyii ma zhi n jumawyii to osi ɓo dna n ɓo, ata ɓwa znaznai ngye n gye aɓain ge zakwowyin, nba, ata lofwa fwazna fwanyi kwa gbmi ma yakwon, sai ma nyakwo aba n na kala zo mii gnyi ma kpege akala kwu mii zo. Nshekwa ga mii sahanu, o do n kwo ɓo dna minya, ma wna, to n loi nu osi, okwoɓo dami, har naye, osi kwo zhni onya manainu n maba, oɓwuye n mii twugnyi naye nyi har n naye mei bwusi lo i omii mita lo fwa nnya znazna nyai. N twuge na milo fwa n mapitai nu, to mai ma ɓwa bahoma bwusi na yi kwa zhni zhi, kafi mii si fwa, ma kpa miisa, ami-isa nu kwoi ha saknwu ya n zokwo kafi, afwa nya ɓalo ɓai kpana uyin na unwu to osi n napmai, kwo bmya zaho zahoyi watwu si mwui, osi kwa dnalo n nayi lu ya, yi ɓa gye aza, ha gye aza kpe n ha nayi byam byam ɓa bwusi, ɓa n chei pma nayi na che ɓa shnawo gbmiya, to kwo kwo wu, che mii twu nyai, mito n nayi ho lolo lai n kwo ɓa damyi n mii amma dwu de haka, mei twu lon subwui, n twugena ma che dna n kwonu, zakwoi ɓo gami shaura, wange aɓa fyi mii shigbe, ma znazna mii pmyi mi-i bwusi, amma mita je agna na knwun, magna zakwoi ge to n kwa wuwu lo nu, gnamii gee mii znazna, to gna mii ge mii bwusi to maje agna knwu n twugena, ho ta kpesi la to ha knwa gnan, zakwoi wa gbmi ya nsnai, to agnana knwu nsi, kwo dnalo n mii wyewyei n ɓwu ye n na zhi nyi, n twuge na kwo fyi ma kpi-i kwoi knwu mii wowo ya n zna, to n ha dna wye lonu ho ɓa wo she nayi woho fwa fwa